افضل ان اكون الاكثر زكاء، لان الذكاء يمكن ان يساعدني في تطوير قدراتي، اتخاز قرارات افضلـ وتكيف مع مختلف المواقف في الحياة. الذكاء يمنحني ادوات للتعلم والتحسين المستمر.